Nicha kabitha, ningemndu <noise> ilembetera kunalwaa. Mera thi shule thidemnyua inyi shule sinde mnyua ighenda tera kunaluwa. Nyeraa ighenda ndima fu- waghire haghire- haghire handu fulechiremapho nyika. Ukagie thimba luvaha ikero mwaphuzi ruwa mughende mughere- mugherema. Luvaha nkikumbuka kuhaghire ighara na ikwea kangi mukicha mukuruche nangwi mruwe. Vakubukhe ikero kimethau- urembethere kunalwaa kwa vukia kwanduga ifugha hangi uyo udedemia huare <noise> nandeyi benyiia aghapha ukapuvaghu katenanga gharua ndewa wakati duny'uji kwairimeh- kwarimahivo ki- hakuna manyika. Mera mfiri gwairima gwaku nauka kwelimbetea namshenge kwaghenda du ngharekio henachio kulembe therithi nichimbembetia kwakenyi. Mera ichi shule shule thirikula mbeterenyi nyise thikumukia hai shule thiri mini furi ithuri. Meraa ighenda hangire ighenda irema konde daah! inalebea na ghoka bilantere kabitha.